Preferirìu cuntrulé miei sögn përché parei farìu pa 'd sögn brüti, farìu mach 'd sögn bei e përché a m'enteresa a m'enteresa pa cuntrulé i sögm d'gl'autre persun-e përché i sögn a sun 'd coze propi persunal